Wen xuqke jun chik chik rl waakx, la chivaat o chiij xuq kilmaj, kilmaj ojkilmaj, kilmaj rik xo'jwiil por ejemplo ri waakx ataq nad rwoy veer xtoq'ik ri waakx o taq xmil ri waakx re <hesitation> pchnooj xuq xmil ri waakx prz'omb'al kujcha'qe pchnooj no'j xuq keek ki' rtjul rwooy chi'waakx pchnooj o xuq ri waakx ximtil ptz'om taq xtiq ka'yij qe wu waakx xkuj jopnik ri' xttikrook oq'el no'j oj rilmaj xkuj ril re waakx rilmaj ri waakx ri rxo'jwil k'o jun muul xk'oob'jun qeq waakx n'j xuqkee rilmaj qal rilmaj momwaakx wu wnaq hay dios xtoq'nik taq rilmaj ri waakx wu rxo'jwiil qaqchee kirb'an k'chi' xiqb'anqe hay dios xtoq' ri wnaq, xtoq'ri waakx ri wnaq porque qal rilmaj no'j ri qe ataq ojrilmaj ri waakx qache chekirb'an no'j si rilmaj ri waakx rxo'jwil xuqke ri chivaat ri chiij ataq ko'q'iik eske kwoy kaaj ataq kujok'k'owb'ik i taq ki' ch'akik ke chiij nodiiy q'iij ataq kujok'owik ri' ke chiij ko'q'iik entonces ya ojkilmaj.